Fontry karazagna lasety hita an-dakozia: misy lasety ampiasaigna amina fihinanam-bary, misy asiagna ro. Misy ka ampiasaigna asiagna vary karaha hoe soupière regny. Ave ka misy lasety natokagna ihinanagna mofo na ihinanagna gâteau.